GPS igny ndraiky, karaha fitaovagna hely, azo lazainy hoe mpitaridalana satria o, <hesitation> misy sôratsôratra maro zegny agnatiny aka, de igny zegny manoro lalagna antegna hoe <hesitation> tokony handroso antegna, na tokony ande droite antegna na a gauche antegna na hoe aiza ho aiza amy place misy antegna ake le toerana tiantegna andihanana.